Okusomesebwa omubantu nendoora kiri kyomugaaso munno habwokuba, kiyambaho okuhinduura enyiikara ya'bantu omukichweka. Aho, <hesitation> nemba nemanyiisa omuntu bwarikusomesebwa, naso abantu baigi ne' basoma ebintu ebikwaukana, haroho abakusoma kujjanjaba, abo nebanebayamba abantu kubatambiira endwaire zaabu nukwo ekichweka chikare chitayiina oburwaire na'abantu basobore kuhangara. Haroho, abakusooma kusoma kusomesa abandi. Abu nabo nebaymba kuheereza amagezi abaana abaali mukusoma omubikicweka omwo. Habwebi, nendoora okusoma kyamugaso munno.